<hesitation> kulle piireteeɗe miisikku ɗee, hoɗum fuu ana jogii no fiiretee jonka ko mbawɗaa hen fuu, an ƴeewa ta nooneeji muuɗum. Nden kaa so ɓe ngarii fuu, mi weltina ɓe, mi weltina ɓerɗe maɓɓe. Jonkaa <hesitation> gitaare eee mbaggu en eee sereendu en. Jonka ɗun e bandun en ni.